ଏକ ମରୀଚୋ ଗ୍ରାଇନ୍ଡର ଘର୍ସନୋ ଏବଂଗ ଚାପୋ ଦ୍ଵାରା ମରୀଚୋ ଗୁଠୀ। କୋ ଚୂରନୋ କରେ ପ୍ରତମ ହେଲା ମରୀଚୋ ଭର୍ତୀ କରନୋ ପୁର୍ଣୋ ମରୀଚୋ। ଗୁଠୀ ଗୁଡୀ କୋ ଗ୍ରାଇନ୍ଡର ଵିତରେ ରଖା ଜାଏ ଚିତ୍ତବଲେ ଗ୍ରାଇନ୍ଡର। ଘୁରା ଜାଏ ଯହୀ ଚୌକୋ କିମବା ତା ଭିତରେ ଥୁଆ ବଲେଡ ଯହୀ। ମରୀଚୋ ଗୁଡା କୋ ଗୁଣ୍ଡ କରତା ହୈଂତୀ ଘର୍ସନୋ ଏବଂଗ ଚାପୋ। ଦ୍ଵାରା ମରୀଚୋ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡୀ କୋ ଆହୁରୀ ମୀନ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଈତ। ଯହୀ ପଢୀ ମରୀଚୋ ଗୁଣ୍ଡ ବନା ଜାଏ ସମକ୍ଯୋଂ କରତେ ହୈଂ।